<noise> Anndi to godɗo joogi waya o yiidi o laara umm wasika, o yiɗi o laara hotoje, o yiɗi o laara fina finay, o yiɗi larugo waadugo chatin. Mi hosato telefon am ko buri lami sappo e nalauma.